Ha laiyim ko guisi a yep yillang <hesitation> mal namai yarima mi yillangmalle mi ji za ku ae, mi hi sheko tau, wan mang wan ko kuma wan yada ni jeko guisi ayep yilla ngmal nam he am bi mang guisiwu guisia ani, api ki gu nam mallet a wup yilla nghu, guimung bi kwallit amma <hesitation> pung mi guisi pang dangmi mehha a kwal wok ar ambai bak geki ko kai ghet ta da boes ki wu guisi pang a yaram ai bungmina kai pang dang ti boes ki na, yayi gu dang tin nong <hesitation> boeski panghu am ayar mallet yod mallet bi yillang malla saanan <hesitation> pang gu ha laiyi mu ko guisi a yarim a yep yilla ngmal name wu, meh gwim a kwallet ammang guisi pang a yok dang dangmidina a kwal wok kuk da ti sha wok tin biyessu mallet a wop yillang nimha mhi je ko aei guisi a yep yillangmal nam, guisi ki gu na guisi <hesitation> yarang domma mallet yillangha ko kuma dommam wop yillang malla a timmong <hesitation> gu am pishewu ki gu kab am sammu guisi binna am guk guisi kukhawu To kap a pimung alak sha kammit kuma am lak timmong <hesitation> domma pang pang kai kin, domma pang pangu tilak mang guisi panghu ge ki awu ti laak mang yadaguta a nongyeyu ammang guisi pang am lak da bak khirai, ya a pang khirai ohs malla ham amma pi, pung mi guisi pang bi kiguna kab mal let a sam mu. To am, am bin pinawu nimha yarang domma mallet yillangha kuma ko wan gu amma pinung am pihiam lak mang ge yaghas kigu a limalle ddu. nimha mi je za ko aci guisi a fi iya yep <hesitation> yillang mal nam. domma an khin yillangmal am am yok guisi pang bi gwa min ki gu am san pinung hu am mang guisi pang bina minu aei am a a takhim <hesitation> konok shok man yillangmal, timmong gu amma tommong hu mang bakayetdu mang kuma domma iyal mang gi messu, domin am lak da ta ge alak takhum tunani ku dangbi mwoghai alak takhim tunani alak takhim yaaspok ku dang bi mwoghai ko kuma dom yassa ko am da bak khirai ye na? Don <hesitation> guisi pang na ye ghet. Kuma ki gu am sam pinunghu amma pinung a karshe a, a <hesitation> khin aei timmong gu am khim kai kaahu nimha mhi je za ko aci, guisi ayeb yillang mal nam yillang mal pang hin bi ki gu je pang nyawu amma pi pung min kaighet boeh kina amma pungmin ainihi ki gu ma shi nunghu mi shina ama pung min <hesitation> laak iyal bi kwalledu dang <hesitation> dangmin na ye kwal sha wok amma pung ki gu kab am sam ku bina a akhinkai kaahu guisi pang bin nawu a yarang bina gukha <hesitation> daidai mang yadaa gu mallet a sammu to a am guk nim gwa kukhawu dole domma mang <hesitation> mallet yillangha, domma mallet yillangha api <hesitation> tommong gu bapi warin to ammi nam khin kai kaah mang 2akaiyet gu bapi takhimu hin a kai kaah am tummong mang zinu. A wanawu pang gu ha she wu ki gu na yanang ha gwist a yebong ba yillangmal kawai laaghai am kwa a wana hin bi ye aei, amsa ki gu he laiyumu lallai aci guisi ha pi iya yep yillang malnang Am bi ampani am am yok guisi pang iri ki gu boeh nyawu bina minu ayarang gep kaiya dang ti ɓam <hesitation> kiyak luwai kaaha ta ɓam piya kwal, ta ɓam <hesitation> kiyak ki yanangha ki gu ma sam ku kai ta boeh ki laaghaiyu dang ti pi ko kuma ti boeh ki ma dang ti pi ama pinung min aei kwallet amma shi pai mi mang ki gu ma a shimung mang shanang mang kigu maa nyang shokhu am guisi pang binnawu amma pinung min, to ambinna kuk ampima panghu mallet a sonong to yillangmal ayekma,